E cunosu pa la cültüra d'la Polonia, al e ün pais dë l'Europa, ma sai pa di dë carateristiche specifiche d'la Pulonia. La lenga sai ch'al e 'na lenga ch'a zmìa al rüse e ch'a mangiu tante ble blerave ma sai pa d'autre coze